जोश व्हीलचेयर भी हो तो तेत्का काम व्हीकलांग लोगुक के आस्ते हो जिंके गोडियाद हो दिक्कत या जो कोनी जादा ही बिमार हँ। जिंके आफ़ी ना हदुई।